<noise> <hesitation> Suède zany io zany pays Suè- Suède io zany misy karaha antsika gasy tsika tia resaka filaminana zany, ao zany misy prix nobel de la paix zany ao ao aminazy ao. Bakeo aminazy ao koa am'zao zany mbola misy mpanjaka e, aminazy ansika miteny zao mbola misy mpanjaka am'zao, zany zany zaka mampiavaka andreo any.